sạm na mazungon pọnọ maka̱, mu ɗe tạp- tạpko lịino yaadan sam mọn tạangon neri yaa, ọ a nẹẹ, mi kẹɗẹ miyen taɓud liiznọ, yadan sẹẹra ạ ị ɗino otan ọkọ, ọkọm mo na yaan ɗiyo, miye ne rab nam hạr mona mụnnu na mon miteijem. nam ɗogi mum ɗuk a sẹẹr waanọ, ma nrabi munjewai a munje kalarin mudadgo yaadan sẹẹra kọ taije, ṇga lawọm, ɗen weeg lai lawom so̱rro parpaɗa ta ma waano n'weeg lawom pandan pudun watụn uk pụdụn sẹẹra, padụm mo dopẹi pụrụn sẹẹra aṇ pụrụ laɗi waton mini nẹ min gi yaaj sẹẹra, mini ne min gi yaaz sẹẹra. si tin, min gi yaaz seera sijin i num sama lai lawo, min gi yaan sẹẹra si sijin i tom miyem kopudsin lauwu, pandan tisad tisi n'tisan tisi mito ma, ka lawom ɓa neeji ka na lai lawo ki watun tom yamba, ngan paaje n'kulli amma mano ụka na, mo̱n wulei je kan waa yaa wụla pidim gayi mo ɗanyi n'waa ween lawo pandon gana ɓabu. sama yamb neeg ukmon, ɗaman pongọn ta nan kan potgo ka ɗam mon weeg lawo, pitaijum, seer taije nạn ki kẹno, nyaan yaan yu waa mon yimbuk yaazi ta kodte ɗa mon yimgom, mini ne kanan tid rab seer waanom ɓaanu watun watu ween na na rikudji seeram mona yaazi je lanno nkerji waam ki kwayim lan ta agei nyaag kaɗsin landno nkwayuk pidi ɗok nan watano mọ sẹẹr waano ɓaanun watun, ɓa yaaz sẹẹra ukma obin ɓaanje nạ ɗam la manọ ɗas ukse anan? nga pazẹ naṇ par wanọ mọ ɗanyi yamba waa ọnụk lai a pidim gayi nạ, mon pendanyi ka kai! ngaka nam mona par soganọ, na mond yamba a nan? waam an ukmo a nan? nga pẹẹmọ waam an ụkmọ saldo yatko keɗe, moọna wad mana num pube waano e̱sị ino na wad mana mum nụnẹi e̱sị ino num mollai e̱sị ino ka na lai lawom, ɗam wạmon ẹsin iki a nang? puudun pendanyi ka na kọ ɗok mon kumug saptaijem, waanno losin na, mon se̱e kumno tom wanno, ka wanno nee ka mon wanno, nwanno, ka neeg ka mon ɗino nɗino, nyaan ɗino, nane waan mana keno tidgom, nyadun yaaz ụụ, n'wẹẹn kina n'kadtu n'yaanu wẹdanọn mon wanango, wạano ạtun pịino, kan sẹẹrnim ɓaan mo na nejim ɓaan nga yadanọ sẹẹra, sereyim ɓaan waana ɓa yaaz sẹẹra kana nani par onuk takun ik a yini anan? mona yaan waa ukmo na yamba ya? to kan yamba terem mo warje mon yan yaaz ubi, kan lai lawai n'kan yambam m'anjan ko ma yamba, ạnan ukam in ponuk nab waam? mum nabjin waa ki yaa wutenum ga waam pọnjin kak nabuk waa ag ya ayam ganta ka mum nabuk waam muteije nẹẹz sabai gi yaan silip ɗạm anan tun isin n gi nẹẹz saba na n'lok kumun sab tijem pụudun keno yaan tiro rab, pendan ga na mon wano, mon yaa kerkebe, n'yaan siyano mon kwaɗuk pọ siyano tạmi ɓạgum n'yaan yaaz ub launon tọbo pendam watun kana n'wa pạaɗnan pạaɗsi tom yamba ya? ng̣a ɓabu kana ɗamun yaag sen weji naka? min wuruɗe nga pẹẹmọ a wuten yamba. miyẹm rabụm ɓaan mọ na neji je sẹẹram pindon yanaṇgo har teeme mona yaa ɗiiji ngi yim pidi, koɗim isin ju ọbin ɗok a ne uk mannom mon yaago ɗe weeg lawom ɓa yaaz seera nga paje mọna wee mum ɗe weeg layim, paje ngi yaan yim saba a iki ngi yimbụn uk ko manno mọn ɗijin, amma paaje ɗem paaj ɗe ad kẹb paje watun tom anangimu, mpaaj ko yim saba ta korsem ka paaje wa lai yamba waa onuki paaje ka paaje waa layim, yamba waa onukim anki wuten yamba an ɗoto wuten mum, kwanan se ka paaj kwatuk yam kwatuk paaje, kwanan paaje ware paaje yaad kan toomi ya? kana ɓabu, nga to paaj kẹrkẹb paaje ukum mi keɗe kergon kẹwu, miye ne kẹɗe miyem mo layim, yaag mite ngaka ɗonna yamba kwanan laije kin pạaɗtu pạaɗsi ya? kana ɓabu, nga yạaji yamb ɗa? kana yaaji yamba. yaago, obis mọna yaaz sẹẹra kije yaan yaaz sumon rab, wana kaa na aiya at paiɗano, tak ɗa ne ka̱ sam mo na onuki tam mem tane ki ɓaɗ pidi tama nga paaj weeg ɗa muki payinɗa mu̱u, mu ki payinɗa mu, pạaje npaigon ɗa mu, monon paaj watu paiɗano, mum ngai waa paiɗa paaje, ki sum uk mọ koro a ukmo, ka mu nenako saba ag kum sabai mo ka kum sạbai ak sạke sạs muje nenanko kwanon an sam ma adukko wan pidim kon yaa? n'sam mo waa adukko wa ted ta palị ya? n'sam mo waa adukko wa tẹd ta wịi ya? ag yaa sẹẹra ki ak yim saba ki ak ɗang saba ki moka ɗaṇ saba ka sam kon ak ya merge ki. ak yimb mum ɓaan watụ nẹnakko sam koṇ ɓaanu. miye ne keɗe miyem nenango waam mona mon inom, a isama anangimu, a'i sama koro, a'i sama ɗi pomana, a i̱ mergem mini ya a i pidin sọọb waa, a'i pidim koi wai, pip miyem yanango sẹẹram ma na mondem a nee ta ɗinom mon ɗiizin, ta yim waanom mon yimjin, ta kaban korom mon korssinum, mon ɗijinum mo na anjun kot ma anangimu ka mu yaaz sẹẹra ka ak seb piigo a po seeram mọ yaazi ak sẹk sabi nam kon mo ka yile a nee nam mo wokko a nee kimi pip ki seera nam mo yadakko nam mo wakko a'i nam mok ɗijin ta korom, mum ɗok ne mo watu wa yaaz seera ka uk nam uka yanakko sẹẹram kon pon seer te nam kongum, mum ɗok ne watu yadak serei a ki keben ɗok, monj kak yaa merge ki mum ɗok, waa yazin ki keben rab, sum monj ki par nam uka mujije ɗa pod merge wuge kai ɓarai wurei, amma mu mo ya dak seera ki monj ga lalunga, ka li̱ go pidin ɗiyo ak kum seer te mu mo yadak seera nam kon, nam mo ka yaan ɗiyo ga miyem mo pọ mana a nẹ, mu mo yadak sẹẹra nam mọ wakunga kanan ta kor mana, kanan ta kasuwa, kanan ta kalatau, kanan ta mawobo kananjo, sẹera namgi wat tommu nne keɗe, ɗil mu a nẹ keɗe, ak se kumgo pọ sẹẹr taijẹm ana waton tomgo, nam ma oduk wugorgo mok kum teijem, nam anakko ɗoon pidi te mum mo ka il seer taije har seegam puudun moka mondun la'koro seer teije pinei ta keko mu teije pinei ta keko ka mond ik ka muteijem mo ka yaa ɗiji ak ka aiyaa! npaigọn ɗa mujẹ, sẹn sam nenang̣o monon nyangon kei moka ɓạari mẹrge ak ka npaigon ɗa muje mum ɗok mo ɗanyi watu utak okom mo ka yaan wudo ak ween waa, mum ɗok utak okom moka sọowun wa ak ween wa mun ɗok utak okom mo ka yaan meruk nom waiz waa paaɗe wai paaɗe wai ak ween waa, mun mọ utak oktaije pip, nam mo podgo po silibi ka ɗum mon mutẹijem mu mọ yaadak sẹẹram mọ ka yaan mẹrgem mo ponga po silip koro ka ɗum mon mutem, mu mo yadak sẹẹra nam mo pon ga po kor mana ka ɗum mon muteijeno sen tulum nga miye ne keɗe nom yanango sẹera nam anango up ki loko nam anango up saino tom domi nɗoon sum mi rab nga sẹer wạanno ne ka obin ɗok worop miyem wokungo ta kaba ɗiyom mon yaangon ɗiyom nam mon yaan ta kwanin nyan ɗi ta kwanin mi keɗe, pok ɗodok ɗodok min ɗissi ka anambeena pon sẹeram mon illgom tom ɗom seera mo tom obin ɓaan woropon kạna, mon kerkeno ka waa pip, mon kerkeno ka wa pip kan keruk ken ka wa pip na saan mai aki koro, kan keruk keno ka waa pip na saan mai aki wullo, kan koruk keno ka waa pip na saan mai aki miyem min ɗijin pip, pin sab teiji kulim kon wukudna monon ngi yaaz merge har sẹẹgam teeme wulam mon yaago ka neka ɗil miteijem nenango sabam, nyaag sor ki puwa se ta ma wana ɗil miteije wokungo tamatama, n'pi seeram ma tom mi teije kan ɗe yaa ukmom mom piyem n'ponuk pidim mon ɗa yaa nem mo ɗanyi ɗam ga num lawai nda layim ko kuwa moɗanye ngi lai lawai ngi yạk memeruk kai ta koro, ta an koro ko kuwa nyaag mụsị ponjim se tulum mon nengon nga miyem yanango seera mɓẹl pon ma mi rab serei yan ɗik ta keno ngi yim miteije har sẹẹgam tẹẹmẹ.